ما تنجمش الألات تنتج هن خاطرها حاجة بشرية خاطرها نابعة من مواهب بشرية الألات حاجة مبرمجة بالنسبة لي أنا في مخي نشوفها حاجة مش تحط لها برنامج محدد تعمل كذا كذا في الآخر تحسها كأنها عملية حسابية واحد مع واحد يساوي اثنين ما فيهاش حاطة تنتجها مش تكون فهمك الجانب الإبداعي أكلمسها البشرية متاع نحن متاع الجو متاع الهبلة متاع الحزن.